Agat tung garero, turo ga luvugup mila murum la mitara maset ma ba maset ba nunumiap na iro inamon la bunama ana. Tavugup mila murum gare paga la ume valain pagap maun teip ga mirie non pagap gat mila mila murum <noise>